Sèè mùŋ tie maŋ mùàŋ, è nyɛnɛŋ ko nyaȧŋ muìŋ humààŋ, ɗɔɔ bà è nyɛnɛŋ jii mɔɛ̀ŋ è kè nyɛnɛŋ fùlɛ̀fùlɛ̀, sèè mɛɛ̀ùm suȧ pɔ̀ɔ.